Utuitu sin rua. utuitu sin telu, utuitu sin ata, utuitu sin lima, utuitu sin nome, utuitu sin walu, utuitu sin siwa, utuwalu. Utuwalu sin isa, utuwalu sin rua. utuwalu sin telu, utuwalu sin ata, utuwalu sin lima, utuwalu sin nome, utuwalu sin itu, utuwalu sin siwa, utusiwa. Utusiwa sin isa, utuwalu sin rua, utuwalu sin telu, utuwalu sin sin ata, utuwalu sin sin lima, utuwalu sin nome, utuwalu sin itu, utuwalu sin walu, utuwalu sin siwa utun.